اعتقد انه <hesitation> ف اليوم الواحد نقدر نمشي عشرتلاف خطوة في اليوم الواحد وتعادل تمانية كيلو متر يوميا. <hesitation> ودا لو انا حبيت ان انا نتمشى مع نفسي مثلا في مكان واسع وكابير. بس الخطوات دي هتكون سريعة من ان انا نبقى ماشية <hesitation> لوحدي ومفيش حاجة شغلاني هنقدر نمشي المسافة داي. انا باحب المشي، وطبعا بالنسبة لي المشي دا من الانشطة المفيدة يعني. لان هي هتقوي عضلاتي وهتزيد من تدفق الدم وهتزود من مرونتي وهتحسن من التنفس عندي فالبتالي انا معينديش مشكلة ان انا نمشي العشرتلاف خطوة دولي.